खिलाड़ी प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाओ का इस्तेमाल करैगो तो यह खेल असमान प्रतिस्पर्ध की स्थिति पर पैदा होगा। जिन खिलाड़ियों ने स्वाभाविक रूप ते अपनी क्षमताओ को विकसित करेगा, उनके मुकाबले ड्रिंक्स लेने वाले खिलाड़ी को लाभ होगा जातें खेल की निष्पक्षता और समवेशते पर प्रभाव पड़ेगो। प्रदर्शन बढ़ाने वाली दवाएँ अक्सर स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होवे। इन दवाओं के सेवन से दिल जिगर, किडनी और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सके ऐसे दवाओ का उपयोग खिलाड़ियों के लिया खतरनाक है सके गंभीर है सके। खेलो का उद्देश्य ना केवल शारीरिक क्षमता को परखना है बल्कि मानसिक दृष्टि समर्पण और अनुशासन को भी बढ़ावा देना पड़ता है प्रदर्शन।